<hesitation> Bëëntíim máapëreferir bí, á bëëntíim bantoyíbun unkoompële: káasambodor ní ukáalësa. Ubiyen unkoompële: kaforak ní ukáalësa <hesitation> uncíinjí ţañ injíiríkayand kël ţëko. <noise>